شعور ممتع شعور الطيران، فكنت حجرب اكون <hesitation> طائر الحمامة لانه يطير بخفةـ وكمان يبيض، والبيض الحمام مفيد وطعمه كمان رائع، ويطير مسافات بعيدة باي وقت وباي مكان، فهذا الطائر <hesitation> قريب على قلبي جدا.